Gulobum gabajomé duniyee gumémééŋ; baré gang injé imimé ganja ijaam mé bagaan néloob gonoyee gafng gurubo futook. Gulobum ganjé imimé duniyee go gagé gaan injé ijaam mé bugaan néloob go.